किड़वन एक जैव-रासायनिक क्रिया है। एमे जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीव की सहायता से। सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होयल। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब के निर्माण होयल। पावरोटी एवं बिस्कूट बनाए में भी इसका उपयोग होयल।